حاول تلتقط الصورة في مكان فيه إضاءة طبيعية أو قوية <hesitation> اختيار الخلفية مناسبة ورائعة، <hesitation> خلي الشخص في وضع مريح وطبيعي، <hesitation> التقط في زاوية مناسبة، <hesitation> التقريب والتركيز على الأشخاص بحيث التفاصيل تكون أوضح، خلي الشخص يبتسم أو يكون في وضع طبيعي خد أكثر من لقطة من زوايا مختلفة عشان تختار أفظل واحدة.